Grecia jaeko mopeti <noise> tëta <noise> griega, jokope yaesa <noise> oyaporeta juego olimpico <noise> jare tätäko <noise> iyemboetereta <noise> oime guinoi <noise> educación jokope <noise> jaeramiñovi <noise> jeta jaereta <noise> omoaportaa <noise> filosícamente, políticamente, <noise> jaeramiñovi i lenguape oyemboe <noise> reta